<hesitation> المساهمة في المجتمع شي ضروري جدا <hesitation> يعطي للإنسان قيمة يعني في المجتمع اللي عايش فيه، وكدلك يعني ال- <hesitation> السعادة الشخصية مهمة لأن الشخص لو كان مش سعيد يعني في حياته فمش حيقدر يقدم شي <hesitation> للمجتمع، فالاتنين مهمات <hesitation> هاد حسب رأيي يعني.